<hesitation> Manao kravaty ndraiky aloha haiko fa gn'aminay agny moa zany am'fariparitsy aminay agny zany tsy de ahitana olo manao an'io laha tsy mivavaky na koa hoe mamonjy fety. Zaho tia manao kravaty fa tsy manao matetiky. De gny olo aminay agny koa r- lefa leran'ny lahady vao presque manao azy fa laha andavanandro aloha tsy ahitana olo manao kravaty laha tsy hoe mpiasam-panjakana na hoe olo mamonjy mariazy, zay zany ro ahita azy matetiky aminay agny e.